देखो सा हुकम जण टाइम ह्वा एकदम सुस्त हो जा वा उन टाइम आज कल एक मशीनी वापरई है। जको नाम ह्यूमिडीफायर है। अनमा सिस्टम हुवा आनी हवा में नमी करवा हातू वनायो है। वा हवा में पानी री छोटी छोटी बुंदा मेल दीवा है।